Ave, craru, comprendel una coltura folastera pos craru que sí. De no sel que seas un ingarniu, essu tamién. Otra cosa es el hazel essa coltura propia i viví-la comu propia peru es que tapocu hazi falta porque se puei i se devi de desfrutal cosas tamién conos ojus de folasteru porque velaí la variança del mundu i la su riqueza. Assina que sí, se puei comprendel i desfrutal enque sepas que eris folasteru, porque la huerça la genti va a agralecel el tu enterés pola su coltura.